علشان تركب دراجة, أول شي تأكد إن الدراجة بحالة زينة, والكفرات مليانة هوا, بعدين حط رجلك عالدواسة, واركب عالمجعد, امسك السكان وركز عالتوازن, ابدأ إدفع نفسك برجل واحدة, بعدين حط الرجل الثانية عالدواسة, حاول تدور الدواسات ضبط, وخليك ثابت, عشان تحافظ عالتوازن, إذا حسيت إنك بتطيح أمسك السكان بقوة, وجرب توازن نفسك, مع الوقت تصير أفضل.